हमर पसंदीदा व्यंजन या आहार में बहुत सारे होते। जो खाई मे बड़ी मजा आते जैसे व्यंजन आऊ। आहार मास मछली अंडा सब्जी ये सब खाए बर बड़ा आनंद आते। और फल में केला आम संतरा सेव और बहुत प्रकार के होते। ऐसन फल फूल जिला हमन खाती।